نرجع ايام الفراعنه عشان نشوف بنوا الاهرامات دي ازاي وهل الجن ساعدهم فعلا؟ ولا بنوها بالمجهود الشخصي، اصل مش معقول الحجر دا واتلزق ازاي واترفع ازاي المسافه دي كلها، دا شئ لا يخطر بعقل يعني، وبعدين كانوا بيعدوه كان ايامها النيل، كانوا بيعدوا النيل وبعدين يمشوا بيه علي الرمل وبعدين يطلعوا بيه المسافه دي، مش معقول!